tíðkast á Íslandi segir sérfræðingur hjá a s í dæmi eru um að erlendu starfsfólki sé sagt upp vegna litarháttar það látið gista í hesthúsi eða blekkt til að skrifa undir ýmsa pappíra minnst átta féllu í skotárás í bænahúsi gyðinga í

í Bandaríkjunum í dag þrír lögreglumenn særðust

eru ný tegund af náttúruvá í kjölfar bráðnunar jökla stór sprunga hefur myndast í sem valdið getur stærsta berghlaupi síðari tíma unnið er að áhættumati fyrir svæðið bónus selur ekki lengur einnota burðarpoka úr plasti neytendur fagna framtakinu og vilja að fleiri verslanir fylgi fordæminu það var líf í tuskunum í Breiðholti í dag þegar trúðar

bófar og grýlur mættust á baráttan var í algleymingi en keppnin snýst samt fyrst og fremst um búningana veitingahúss á landsbyggðinni rak starfsmann fyrir það eitt að vera svartur segir sérfræðingur í

hjá a s í þá þekkist að hestaleigur hýsi fólk í hesthúsum og dæmi um að atvinnurekandi hafi haft hálfa milljón króna af starfsmanni fyrir dvalar og atvinnuleyfi efling gekkst fyrir opnum fundi í dag um brotastarfsemi á íslenskum vinnumarkaði María Lóa Friðjónsdóttir sérfræðingur

Alþýðusambandi Íslands talaði á fundinum og sagði stækkandi hóp berskjaldaðan gagnvart brotum atvinnurekenda fyrir utan laun undir samningsbundnum töxtum sé fólk hlunnfarið á margs konar hátt þetta sé algengast í ferðaþjónustu mannvirkjagerð en einnig dæmi úr fiskvinnslu og víðar dæmi sé um að starfsmaður sem taldi sig vera að skrifa undir ráðningarsamning hafi í raun verið að skrá sig sem stjórnarformann fyrirtækisins með þeirri ábyrgð sem því

fylgir annar atvinnurekandi hafi haft hálfa milljón króna af starfsmanni fyrir dvalar og atvinnuleyfi og fólk greiði húsnæðiskostnað oft fyrir lélegt húsnæði þá séu dæmi um hestaleigur sem hýsi hvernig hvernig dæmi

við fengum ábendingu um þetta í síðustu viku það er ráðinn starfsmaður á veitingahús hann stendur sig vel en er reyndar ekki búinn að vera nema þrjá daga þegar eigandinn kemur og viðkomandi starfsmaður er rekinn á staðnum ástæðan er að

er svartur þetta er staðfest dæmi það er til upptaka af þessu María Lóa segir að verið sé að skoða hvernig tekið verði á málinu þá hefur a s í óstaðfest dæmi um hvatningu til vændis þetta er frekar svakalegt en við höfum frásögn af því að hóteleigandi hafi

gefið grænt ljós en sagst horfa í hina áttina fólki væri alveg heimilt til að selja sjálft sig til að auka tekjurnar þetta þarf að skoða betur umfjöllun Kveiks á dögunum ýtti við mörgum að sögn Maríu Lóu og fylgja verði því betur eftir sumir af þeim sem staðnir eru að svona brotum hafa framið þau ítrekað María Lóa segir til skoðunar ef öll gögn liggja fyrir að birta svartan lista yfir þá mér finnst engin ástæða til þess að hlífa þeim sem stunda slíka glæpastarfsemi á Íslandi vopnaður maður skaut minnst átta til bana í

gyðinga í borginni

í Bandaríkjunum í dag talið er að nokkrir tugir hafi verið í

þegar maðurinn réðst þar inn og hóf skothríð lögregla kom fljótlega á vettvang og tókst að yfirbuga manninn eftir skotbardaga í húsinu mikill viðbúnaður var við bænahúsið sem er í stór sprunga hefur myndast í sem valdið getur stærsta berghlaupi síðari tíma unnið er að áhættumati fyrir íbúa á svæðinu jarðfræðingur segir að ný tegund náttúruvár sem orðið getur í kjölfar hlýnunar sé raunveruleg hætta vísindamenn hjá Háskóla Íslands og Veðurstofunni rannsaka nú nýlega

fyrir ofan

Þorsteinn Sæmundsson jarðfræðingur hefur haft umsjón með mælingum á svæðinu frá tvö þúsund og sextán og sýna þær að sprungan er um

komma sjö kílómetrar að lengd og hefur gliðnað um einn komma þrjá sentímetra á ári Daniel Ben hefur unnið þrívíddarmyndbönd úr drónamyndböndum af sprungunni sem sýna vel hvernig stór hluti bergsins og hlíðarinnar

í heiðinni fyrir ofan jökulinn virðist vera að losna úr fjallinu þetta er náttúrulega ógn sem er kannski tiltölulega ný af nálinni

við höfum ekki verið að horfa mikið í þessar áttir ég held að það sé alveg full ástæða til að taka þetta mjög alvarlega að fylgjast með rannsaka

þær breytingar sem eru að gerast í fjalllendi á Íslandi ekki bara í kringum jöklana heldur líka bara víðs vegar við erum að sjá skriður sem hafa fallið

við teljum í beinu

veðurfarsbreytingum hlýnun

yrði stærsta

síðari tíma undanfarna hálfa öld hafa tvö stór fallið á jökla nítján hundruð sextíu og sjö á

tvö þúsund og sjö

gæti orðið fjórfalt stærra en á um sextíu milljónir rúmmetra til að setja það í samhengi er það um áttfalt rúmmál fjallsins Keilis almannavarnir héldu nýlega fund með íbúum á svæðinu þar sem yfirvofandi var meðal annars kynnt og það áhættumat sem unnið verður eftir að sviðsmyndagerð er lokið stórt og mikið mikið

lengra við vitum ekkert um

að við teljum ástæðu til þess það eru alls staðar hættur alveg sama hvort þarna eða bara víða annars staðar stjórnvöld í Mexíkó hafa boðið þúsundum flóttamanna sem stefna til Bandaríkjanna að setjast tímabundið að í landinu eitt helsta keppikefli Bandaríkjaforseta þessa dagana er að kosningabaráttan fyrir þingkosningar eftir rúma viku snúist nær eingöngu um innflytjendamál í Hondúras um miðjan mánuðinn og síðan hefur stöðugt bæst í hópinn um sjö þúsund manns eru nú komin inn fyrir landamæri Mexíkó þarlend yfirvöld hafa boðið þeim heilbrigðisþjónustu og tímabundin störf að því gefnu að þau haldi sig í syðstu héruðunum tveimur langflest eru að flýja fátækt í heimalandinu og í leit að betra lífi í Bandaríkjunum það er því ólíklegt að margir þekkist boðið talið er að á þriðja þúsund börn séu í hópnum og mannréttindasamtök óttast um öryggi þeirra að herinn mæti hópnum nái hann að landamærunum á fjöldafundi í Norður Karólínu í gærkvöld vegna kosninganna eftir næstu helgi varð Trump tíðrætt um innflytjendur og hversu slæm áhrif þeir hefðu á bandarískt samfélag

bónus stærsta verslanakeðja landsins hefur hætt notkun á einnota plastburðarpokum frá og með deginum í dag

verða neytendur hvattir til að nota fjölnota burðarpoka en munu þó geta keypt poka úr maís sem brotnar niður í náttúrunni neytendur fagna framtakinu og vilja að fleiri verslanir fylgi þessu fordæmi við þekkjum öll þennan

frábært framtak ég gleymi samt stundum ég á marga ég gleymi þeim stundum en þá

og maður getur nýtt þá í allt mögulegt myndirðu vilja sjá fleiri verslanir gera þetta líka já ég myndi vilja það ég held að það bara minni okkur á

að við verðum að hugsa um þessi mál ég er búinn að sortera plast í mörg ár og ætla mér að halda því áfram og myndirðu vilja sjá fleiri verslanir gera slíkt hið sama að sjálfsögðu þetta ættu allar verslanir að taka upp finnst þér lítið mál að muna eftir þessum

tek ég hann með og stundum ekki en þá tek ég venjulega með mér annan sem ég er búinn að nota áður ég er að reyna spara það við mig að vera að kaupa alltaf nýja poka mér finnst vera

nóg af plasti í heiminum alveg

mikið af því róttækar hreyfingar Palestínumanna kölluðu eftir vopnahléi í dag eftir loftárásir á

um sextán þúsund Palestínumenn söfnuðust saman við landamærin í gær og mótmæltu landtöku Ísraelsmanna eins og þeir hafa gert á

á hverjum föstudegi síðastliðið hálft ár að sögn Ísraelsmanna köstuðu mótmælendur að hermönnum sem svöruðu með skothríð fimm Palestínumenn féllu en minnst tvö hundruð og tólf hafa verið skotnir til bana af ísraelskum hermönnum frá því mótmælin hófust í mars róttækar hreyfingar

Palestínumanna skutu tugum eldflauga yfir landamærin sem Ísraelsher svaraði með loftárásum á bækistöðvar Hamas samtakanna en engar fregnir hafa borist af mannfalli yfirlæknir Vinnueftirlitsins

með hættuleg efni hjá litlum fyrirtækjum deildarstjóri hjá slökkviliðinu hvetur stjórnendur til að upplýsa starfsfólk um efnahættu sem skapast í bruna

nú helguð meðferð hættulegra efna málið var rætt á ráðstefnu Vinnueftirlitsins í Hofi á Akureyri yfirlæknir Vinnueftirlitsins segir misjafnt hversu örugglega sé farið með hættuleg

efni hjá fyrirtækjum almennt sé staðan ágæt hjá þeim stærstu sem hafi oft sérstaka öryggisfulltrúa en verri hjá litlum fyrirtækjum til dæmis í matvælaiðnaði síðan jafnvel sýrur og efni sem geta verið stórhættuleg þetta er oft mikið áhyggjuefni fyrir okkur hjá

þarna verða því miður slys stöku sinnum sem hafi þó frekar fækkað hins vegar skorti skilning á hættu af miklu ryki og loftmengun sem geti síðar meir valdið sjúkdómum við erum með hundruð einstaklinga á ári hverju sem geta verið að fá

deildarstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins telur að fáir geri sér grein fyrir

sem skapast við bruna bara ullin okkar gamla þegar hún brennur við ákveðnar aðstæður frekar ófullkominn bruna þá getur hún myndað blásýru sem er bráðdrepandi þá séu eiturefni í reyknum sem geti valdið krabbameini mörg dæmi sýni að fólk líti fram hjá þessu og hvetur hann stjórnendur til að upplýsa starfsfólk við sjáum aðra

viðbragðsaðila jafnvel fara inn í reykfyllt rými inn í hús sem eru full af reyk og við jafnvel ekki komnir á staðinn og ég held að þeir geri sér ekki alltaf grein fyrir því hvað þeir eru að leggja sig í mikla hættu út frá þessum eitrunar nú renna öll vötn úr Dýrafjarðargöngum til Dýrafjarðar en þar var byrjað að sprengja fyrr í mánuðinum verkefnastjóri við göngin býst við öðruvísi dvöl en í nú sé hægt að komast greiðari leið í búð og til læknis greftri lauk í Arnarfirði tuttugasta og annan september og undanfarnar vikur hefur verið unnið að því að koma upp til dæmis skrifstofum vinnubúðum og steypustöð í Dýrafirði til stóð að vera með viðhafnarsprengingu í síðustu viku en ekki tókst að sprengja á tilsettum tíma nú þegar er þó búið að sprengja rúma sextíu metra

ljóst að veturinn verður öðruvísi en sá síðasti

með aðsetur milli

sem eru jafnan ófærar í nokkra mánuði á ári það er því hægt að skjótast til Þingeyrar og Ísafjörður er ekki langt undan þá

auðveldara að koma fólki til og frá vinnu en starfsfólk vinnur á nokkurra vikna vöktum

Breiðholtsskóla í dag þar mátti meðal annars sjá ballettdansmeyjar sýna listir sínar skoða barnabækur frá ýmsum löndum og smakka mat frá öllum heimshornum að mati ungra gesta var það fjölbreytt matargerð sem stóð upp úr við tveir erum búnir svo ætlum við að fá okkur íslensku

gaman hvað finnst þér skemmtilegast hérna

sem allir eru að gera eru þið búnar að smakka matinn ekki allan hvað finnst þér best minningartónleikar um Jóhann Jóhannsson tónskáld verða haldnir í Iðnó í kvöld þar kemur fram fjöldi listamanna sem margir hverjir hafa unnið með Jóhanni haukur fréttamaður er í Iðnó

vinir og samstarfsmenn í gegnum árin bæði íslenskir og

rennur í sérstakan sjóð

að láta gott af sér leiða

nú erum við að kynna sjóðinn

í hans nafni og

yfir þrjú hundruð voru skráð til leiks á svokölluðu í Breiðholti í dag þar snýst keppnin að mestu leyti um klæðnað þar sem fór fram fimmta árið í röð þá er þetta sumsé venjulegur handbolti leikinn þvert á stutta velli með mjúkum bolta og með alls konar skrýtnum og skemmtilegum reglum sem krydda svolítið leikinn og gera hann aðgengilegan fyrir öllum hér það sem er í gangi er áhugamannadeild að spila sem samanstendur af fólki sem kann ekkert í handbolta yfirleitt ef öðru liðinu gengur of vel getur dómarinn til dæmis jafnað leikana með því að skipa leikmönnum að setja á sig

sundgleraugu slíkur búnaður hefur óneitanlega neikvæð áhrif á sjón keppenda aðalverðlaunin eru þó fyrir bestu búningana og því mikill metnaður lagður í þá hvernig gengur að spila í þetta er geðveikt það er bara smá heitt hvað er svona hápunkturinn við þetta að vinna algjörlega

búið að ganga upp og ofan já miðað við æfingar sigurvegarar verða krýndir í kvöld en sumir voru þó nokkuð sigurvissir í dag

það gengur í sunnan hvassviðri eða storm í kvöld og nótt fyrst vestast á landinu með rigningu eða slyddu en snjókomu til fjalla snýst síðan í suðvestan kalda á morgun með skúrum en

veður í kvöld og nótt en fer að kólna aftur annað kvöld Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

Kristjana Arnarsdóttir er með

kvöldsins íslenska karlalandsliðið í handbolta æfði í

mætir Tyrkjum í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu á morgun Aron Einar Gunnarsson í fótbolta var í byrjunarliði

nútíma þrælahald tíðkast á Íslandi segir sérfræðingur hjá a s í dæmi eru um að erlendu starfsfólki sé sagt upp vegna litarháttar það látið gista í hesthúsi eða blekkt til að skrifa undir ýmsa minnst átta féllu í skotárás í bænahúsi gyðinga í í Bandaríkjunum í dag þrír lögreglumenn særðust við að yfirbuga árásarmanninn eru ný tegund af náttúruvá í kjölfar bráðnunar jökla stór sprunga hefur myndast í

sem valdið getur stærsta berghlaupi síðari tíma unnið er að áhættumati fyrir svæðið bónus selur ekki lengur einnota

burðarpoka úr plasti neytendur fagna framtakinu og vilja að fleiri verslanir fylgi fordæminu það var líf í tuskunum í Breiðholti í dag þegar trúðar bófar og grýlur mættust á

baráttan var í algleymingi en keppnin snýst samt fyrst og fremst um búningana þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina verið þið sæl